Yo to va nepap asi <noise> nde si tapo mo radel aunga lo burdel ok nepap, nepap ana me nepap me tita mung kona va e mane birbir ok tito ta roie me kakae ta gua lon <noise> ta gua lon mepur tapu e me gua lo bale time horek son nin tonga son lolong o yo buop nan tonga e kame lolong bikos e timna, e timna o yo a yo me pi aunga lo bale son lakap son gole o yo ok nde si kata pu mone mo ririe aunga lo burdel kata radel igo, kata radel ausi lo burdel siam anga ka pindie mbuo si ok kata likere. Kanga lo lero kata likere lo lero ka ya to ya lero kame ta tiuo min alo burdel ausi temle si lero ta tiou kata radel ta radel aunga me vie mo nuye, nuye na saen ne evi kata radel amorien tani ya temle ya kata tamo nemo, kata tamo tamba minir ti longe ne mbuo ma ok yo ta soni ma longe mbuo ma pe yo ta dede pe e longe mbuo lakap tani ya pe e mimil min to ya ok mbuo na mbuo guam mimil to ya kosi, kolie o vue, kolie o vue. Vue na tur mo ler auva den toro ndan megeng va ne hane si lon <noise> mbuo to tiou mo ler ausi van. Nepap ga ne koru, ga ne koru mbuo mbuo nesi lo ne vue ausi lo vue nama tur mo ler auva dan toro ndan mo va aha na nga lon tanir ta rosal amorien tani ya pe ta dede pe ta soni nga e ga koru, ga koru tansi lo vue per nir tiou ausi lo vue pe ga ne long ok yo mereng mereng me ne yo mo him mbuo. Ta ga nir pe ta ga ne tor, ta ga ne tor ta kombua ne kahe si na pe ta ga lap ne vue au yali toron ta lap uve au yali toron tania, tania, tania, tania pu monga tema mbuo steret yo ta tor, tor, tor, tor, tor kombua vue igo per ne hana pi aunge lo vue to yali toron pe ta ga kombua kahe ta ga valko sie mo ne vapte mbuo tanga ka ben per nepap nir puta ka ben, nepap puta ka ben. Mbuo suku toya toya mbuo mung ko kum pu per nepap me lakap pe mbuo mimil, mimil tania pu go tema ne hana nama ta nir taro ne kahe tita udu viso monga lon pe <noise> pe ta taval kosie molo hanana per, yo ta kon ne mbuo aunga toron, kon mbuo aunga toron viso tonga lon tanir yo me taro ti yo meta kodie min tanir taro ye tamba ka ben taro ye likere tanso ta uma ni molo nuye pe ta ga ne rorosir ni nga mo nuye tanso, tanso, tanso yo pu ta pindie herek kem ta mom e lulon ta mom e lulon pisa kem ta singri pe kem ta. Kem ta tonghum molon, kem ta tonghum molon herek ta koi e he kem ta to nghum kem ta pi delbuo ausi long hum pe loyok kem mita mimil tanga vatono, kemita mimil tania vatono kem ta ler morik tenimran per kem tapu, tapu kem mita milmin enama tamlo viso noyo monga lo bur, monga na kem to ta tonghum molombuo pe yo mita mil, mita mil tamlon viso no yo mo ya nima mo kem to un vatono ma ok yo mita milmin enama, milmin tania mo pu moro viso no yo lo nde asi vadik ena ma kona morik ta nir pe ta radel, ta radel mita milmin mo pu moro viso ok yo ta long lo nepap pe yo ta mung kone ta radel aunga onia kem tame kem eme. Tam mo nuye tania, tania, tania yo ya, yo anga lo del anga kem ta rone kem ta tohum mam mbuo per yo ta ko ko lo viso, koko lo viso min koko lo viso no yo per yo tapindian, tapindian anga ler kangoam nuye, kangoam nuye ta pindian pe yo mi ta mil, yo mi ta mil ta mil ina pe takolma nuyek, enama ma nuyek, nuyek anga e pap a barasi kolala morien ok e pap ahan birbir tamil ok nepap denan nema lunga mo ga lakap anga morien lakap amo nuyek igo toro ta pu mo nia tema ano yo steret pe nuyek gere vuri mlo nuye pe nepap rosal pe yo ta lakap yo ta him taro vue talabor bla lo nuyek monia toro liep ma taga lavrie pe ta labor bla lon per yo ta ga rovie mo nia ma tanso, tanso ta pindie. Pulo si na mo herek hapun pe tamlan mona de di tita muntua yo ma i dun per kem ta gua kem ta nir kem ta tong num ma nuyek an loyok pek kem mita mil koyu. Nepap ana, nepap denan nepap ana ma ko i me ningom tan buka. buka. buka mo ne vali le buo m avali le lailteng anga kem me radel vai mo ti me mung kane mo haise em i me vali buka. buka ma a a ok e min me ringam ntan kem sa a ler lo mbeng manga tonia buap lo vatono ang kem ti ne me lunia em i kamu mo long. Mo long lol di o anga lombeng na harek anga tonga. tonga o manga kem kata ningo makem toro di em i son long ena ma ko e mepka kese letum aunia kaben o. Anga lo hap anga, anga lo del ana ke kamu mo ne, ne ler song vanir ke unia epu son lap kapiuk anga e he o esa mo vanir ke, ke mo nir tanga lo. Nepap ana em me va e mana komia komia.